طبعًا <hesitation> في الفترة الأخيرة زرت بعض المناطق المتميزة منها الجبل الأخضر، وكانت تجربة مدهشة لأن الطبيعة هناك رائعة ،وكمان مشيت على زرت السوق القديم في مسقط حيث الأجواء التقليدية الجميلة ،وزرت شاطئ قنتب في فترة المساء ،وكمان رحت على <hesitation> الحديقة العامة.